لو كان بامكاني اختار قوة خارقة اختار قدرة الشفاء. لو عندي هالقوة اقدر اساعد الناس اللي يعانون من الامراض. والاصابات الشفاء هو شيء اساسي. احب اكون سبب في تخفيف الام الاخرين. يجعلهم يعيشون حياة افضل القضاء على المرض هو اقوى اقوى احلامي. اتمنى لو امتلك هذه القوة